Ní kátá tóntu hé txánté, atá ángén txánté kan léi ángá txánté niláu tóntu pó hé. Every satárdi ángá kan vák bazár ángá, bazár záu ángá yáns kan txúl te txánté pónísé, fruits te hí ádáng, vegetables te hí ákán léi txú náni. Txúl áhén vé kátín tamdé van léi ángá ilá wa ní kátá tán kan léi záu a záu ángá kan valéi léi ángá kátí ángán hé niláu léi atá ángén ní hí nítóm záu ákán valéi léi ángá hé kóllumá kóllumá kóom txú inván hé atxé maadú ángá vé kátín léi léi vén mó ángá atá ángén atú záate txé kan léi txú náni.